Yëch ëch dun nënëm ko'o bi'i dun myop mëk maja'a neyb yë bi'i waj pak kanëjën ko'o bi'i yë yajxon xoxëp maja'a mëdëk yë ko'o bi'i dun kayëp mëd yë bi'i t'sëp xyox ko'o bi'i este bi'i xëjk këdun myaj kuwa'atëp mëdë akxäj pues maja'a mëdël este jëdumbë este mëdë yë 'tsëy kanë ko'o bi'i yë yajxon myaj këp tyam bi'i muk yaj kuwa'ajpëbë bi'i kon yajxon bi'i este dun kyëy maja'a mëdëk este dumbë mët yë bi'i ubyë nebyë yë mujtyay ubyë, t'sajk kësix ubyën, akxäj ubyën, t'si wip ubyën yë este dun maja'a mëd xëjk xo'ox ko'o bi'i dun xoxëp yë ëxh jëdun nënëm ko'o yëdun myaja'a mëdë.